Oime ñanoi almendra, pasta de uva, nueces jae jokua má aikuavareta, kuareta yau tembiupe <noise> guarapope, <noise> anivi <noise> mitimimo, pe <noise> yaiti <noise>